Zava-dehibe fanagnana namagna isan-karazagny na mitovy fizakagn'io na sy mitovy fizakagna, vôlohany ndrindra alôha de ampivoatra amina fiaignany zany satria samy managna samy managny ny karazany zany a de ny fahasamihafana zany de harena eo amin'ny fiainagna andavanandro.